पेपर क्लिप समान्यता धातु की पतली तार से बना होवे, जो लचीला या मजबूती होवे या एक गोल या अंडाकार आकार में लपेटा जाबो, ताकि ये कागजों को पकड़ सके। जब पेपर क्लिप को कागजों के ऊपर लगाया जावे, तो उसकी लचीली धातु वाये दबावे पेपर क्लिप को डिज़ाइन के कारण यहाँ एक कोर्डी दबाव बनेवे। जो कागजों के बीच चिपक जावे और इन्हें एक साथ पकड़कर रखे। पेपर क्लिप में लचीलापन होवे, जामे वहाँ कागज के समूह को ठीक से पकड़ लेवे लेकिन साथ ही उसे खोलने में आसानी होवे। जब पेपर क्लिप को कागजों के ऊपर लगाया जावे तो वह अपनी लचीलीता के कारण कागजों को मजबूती से पकड़ लेवे।